أجدر أكتم نفسي تحت الماء لمدة حوالي ثلاثون ثانية، بس طبعًا يعتمد على كيف أكون مرتاحة، وأعتجد أنه مع التدريب إني أجدر أزيد الوجت شوي، فالمعتاد إنه ثلاثين ثانية، ولكن إذا تدربت ممكن أنه يصير دجيجة أو دجيجتان أو أكثر.